في عطلات نهاية الأسبوع بفضل قضاء الوقت مع العائلة ،و الأصدقاء أحب أن نخرج معا سواء كان ذلك <hesitation> يعني في نزهة ،أو -في الط- في الطبيعة ،أو تناول الغدا في مطعم جديد ،أو حتى مشاهدة فيلم، <hesitation> أيضا استمتع بممارسة بعض الهوايات مثل القراءة، أو ممارسة الرياضة ،أحيانًا أحب استغل الوقت في تجربة -أط- أطباق جديدة